gott kvöld á sama tíma og sjúkraflutningum á landsbyggðinni fjölgar

fjölgun ferðamanna hefur verið skorið niður í sjúkraþjónustu og sjúkrabílum fækkað til dæmis var nýlega hætt með bakvakt sjúkraflutninga á Ólafsfirði og víða er staðan þannig að langan tíma getur tekið fyrir sjúkrabíl að koma á staðinn rætt hefur verið um að björgunarsveitirnar taki að sér sjúkraflutninga en engar reglur hafa verið settar um slíkt og heildstæða áætlun vantar við fáum formann

Landsbjargar til okkar á

eftir til að ræða þetta en fyrst ætlum við að ræða um hugmyndir um breytingar á leigubílamarkaði já þingflokkur Viðreisnar vill leyfa leigubílafyrirtækjum eins og Uber og lyft að hefja starfsemi hér á landi og gerbreyta þannig og hingað eru komin Þorsteinn Víglundsson

frá Viðreisn sem ræddi um þetta á þingi í gær og svo

frama og bandalgs íslenskra leigubílstjóra

af ýmsum þáttum og í raun og veru gerbreytir hún öllu umhverfi

hér á Íslandi það hefur svosem verið flutt mál í svipuðum dúr og menn hafa

er að ykkar mati svona mikil þörf á að breyta þessum markaði ég held

það megi kannski aðeins bara snúa þessari spurningu við og

á ríkið að eða hið opinbera að vera að vera takmarka framboð á þeirri þjónustu sem nú er fyrir hendi með því þá að takmarka þann leyfafjölda sem við erum með og við höfum séð það og meðal annars samgönguráðherra bent á að það varð óveruleg fjölgun á leyfum á sama tíma og til dæmis ferðaþjónustan hefur stækkað verulega á undanförnum árum á sama tíma virðumst við vera að sjá svarta starfsemi aukast verulega eins og svokallaðir skutlarar og

að átta sig á umfangi þar þar sem

auðvitað ekkert skráð en spurningin er í raun og veru á það að vera hlutverk hins opinbera að takmarka framboðið með þessum hætti eða eigum við bara leyfa frjálsa samkeppni með

þeim skilyrðum sem við setjum starfseminni almennt og þá til hagsmuna fyrir neytendur við vitum jú að skortur á þessum markaði eins og öllum öðrum leiðir bara af sér hærra verð en ella ástgeir ég held hann hafi bara spurt þig að fyrstu spurningunni já mér heyrðist það hérna þessi það er yfirleit talað

um skort á leigubílum og það verður eiginlega enginn var við það það eru engar kvartanir um það ekki á

nokkurn veg við erum að sinna öllu má segja það er hérna ef við horfum bara

það eru ekki til biðraðir í dag eftir leigubíl það er nú biðraðir á nóttunni um nei ekki eins og var þetta er þið eruð ekkert ofan í bæ sko jú ég verð að viðurkenna að ég hef komið þangað sko þetta er nú þannig að eftir að lengdu lokunartíma þá fór fólk að fara seinna að heiman vinnan almennt um helgar hjá leigubílstjórum hún byrjar svona uppúr miðnætti og síðan svona uppúr fjögur hálf fimm þá kemur þar sem fólk ætlar heim og það tekur svona klukkutíma klukkutíma tuttugu mínútur

búið að tala um skort á leigubílum það passar ekki en það er nú ýmislegt fleira menn hafa séð út í heimi þar eru komin fyrirtæki þar sem þú getur pantað leigubíl með lítilli fyrirhöfn fyrirsjáanlegt verð þú þarft að bíða eftir því sem

hér þar sem

fyrir hendi sjáið þið engin tækifæri í því

að færa ykkur inn í nútímann jú að sjálfsögðu sjáum við það

mér finnst þetta vera blásið svolítið upp þetta mál allt því að það er í gangi eins og þið vitið báðir það er starfshópur í gangi til þess að aðlaga semsagt leigubíla að ákveðnum reglum þetta er að gerast á öllum Norðurlöndunum í dag það er verið að vinna í þessu og við höfum ekki aldrei

sett okkur á móti þessu við hérna komum til með eins og eins og flestir að þurfa aðlaga okkur að einhvejrum nýjum reglum og það er

í vegi neitt það eina sem við erum alltaf að hugsa

þetta öryggi hjá okkur sem við horfum mest á telur þú því ógnað ef það kæmi inn samkepni frá þessum fyrirtækjum til dæmis ef við vildum fyrirgefðu ég meina telur þú öryggi neytenda ógnað

við vitum það ekki enn við vitum það ekki það þarf að ganga þannig frá málunum að þetta sé allt öruggt það veit enginn hvernig þetta verður hvað segir þú um það ég held enn og aftur tillaga

sem þessi gengur ekki í gegn er einhver áfellisdómur yfir hann við höfum öll orðið vör við það að

hér eru komin öpp til þess að panta leigubíla og allt hið besta mál maður spyr sig á það við á þessum markaði frekar heldur en einhverjum öðrum

opinbera sé í rauninni að takmarka það framboð sem í boði er og

skapa eitthverjar aðgangshindranir sem eru óþarfar og endanum leiða ekki til neins heldur en hærra verðs en ella það er ekkert sérstakt

innlend þjónusta eða hvað við viljum bara fyrst og fremst að þessum aðgangshindrunum sé lyft þessum hámarksfjölda hann sé afnuminn og það skapi þá almennt reglu umhverfi sem gildi innlenda starfsemi eða ef einhver erlend erlend starfsemi kýs að bjóða uppá þjónustu heldurðu að þá gildi bara sömu reglur fyrir alla heldurðu að íslenskar leigubílastöðvar myndu lifa af

átti nú ágætis samtal við leigubílstjórann á leiðinni hingað áðan og hann fullyrti við mig að Uber ætti aldrei séns í hérna samkeppni við íslenska leigubílstjóra og það getur vel verið

getur vel verið að þjónustustigið sé það hátt að þetta þætti ekkert sérstaklega ákjósanleg starfsemi en það breytir því ekki að það er þá engin ástæða fyrir hið opinbera að vera að standa henni fyrir dyrum

leggist þið gegn fjölgun leyfa ég las viðtal við þig frá því í fyrra þar þar sem var verið að leggja það til

þú ert að tala um það var náttúrlega fjölgun uppá hundrað atvinnuleyfi og hluti þeirra átti nú að fara á smærri staði eins og Akureyri og Árborg og það hefði hreinlega drepið þessa staði í reynd því það

sú vinna er ekki fyrir hendi það er alltaf verið að vitna í það í öllum svona fréttum og annað að leigubílum hefur ekkert fjölgað íbúum hefur

fjölgað þetta mikið ferðamenn svona sem dæmi en hvað það er aldrei talað um fjölgun á einkabílnum sko hann er alveg ofboðslega mikill það er aldrei talað um það að núna í landinu eru þrjátíu þúsund bílaleigu bílar sætaframboð í

við erum bara ekki að fá þessa vinnu getur verið að erlendir gestir

sem koma hingað séu vanir bara öðru þjónustustigi en þið eruð að veita jú það má vel vera sjáið þið engin tækifæri í því

að fara bara vinna fyrir Uber eða lyft ég er tildæmis ekki tilbúin að borga tuttugu og fimm prósent af innkomu mína eitthvað út í heim það geri ég ekki þannig er dæmið já en eitthvað

stöðin veitir okkur og við veitum síðan viðskiptavinum en við yrðum alltaf þó við værum Uber þið viljið breyta reglugerð þannig að það verði afnumin sú krafa að leigubílstjóri þurfi að vinna við þetta í fullu starfi fjörutíu klukkustunda vinnuviku já já þurfi ekki nauðsynlega að

það sé bara samskonar relgur hvort sem um einyrkja er að ræða starfsemi frá stöð eða erlenda starfsemi sem hér hefur oft verið nefnd því

hvort heldur sem er starfsemi á stöð eða að nýta sér alþjóðlega þjónustu eins og Uber það er auðvitað val bílstjóranna sjálfra hvernig þeir kjósa að nýta þá það má heldur ekki gleyma að hér koma ákveðnir kostir

þjónusta eins og Uber er að bjóða uppá svipað og við nýtum okkur hér til dæmis í AirBnB í dag að fólk sé að nýta eigin bifreiðar eins og eigið húsnæði til útleigu

til þess að mæta einhverju

á endanum breikki þjónustuframboðið auki þá flóruna fyrir fyrir notendur ég sé enn og aftur ekkert því til fyrirstöðu að það sé opnuð meira á þetta heldur en nú er og það er ekki hlutverk hins

inná markaði sem þessa við gerum það ekki á vel flestum öðrum mörkuðum við einfaldlega leyfum þeim að finna sitt eigið jafnvægi þegar það snýr að framboði og eftirspurn við erum ekki að setja reglur um fjölda verslanna á einhverju sviði eða starfsemi að neinu öðru tagi fólk verður einfaldlega bara að finna útúr því sjálft hvort það sé eftirspurn eftir þjónustu já takk fyrir þetta við sjáum hvernig þetta fer á þinginu ástgeir og Þorsteinn kærar þakkir fyrir komuna við ætlum að snúa okkur já Smári Sigurðsson formaður Slysavarnafélagsins Landsbjörg velkominn hvaða aðkoma hafa

haft að sjúkraflutningum á Íslandi

byrjum aðeins á því já alveg frá því að björgunarsveitir hófu starfsemi á Íslandi þá hefur aðkoma okkar að slösuðu fólki svona utan vega verið alla tíð sko síðan verður auðvitað

íbúa og fjölgun gesta okkar og fólk að faraldsfæti svona utan við þéttbýlið og aðkoman okkar er heilmikil þar og síðan núna seinni ár

hefur verið skipulag heilbrigðisyfirvalda hefur verið að hérna koma á fót liðum til þess að geta veitt í dreifbýlinu þar sem ekki eru sjúkrabílar og teymi

þangað til að frekara viðbragð berst og þá erum við að tala um staði eins og til dæmis á Flúðum já fyrst og fremst er það nú bara í dreifbýlinu í fullkomnum heimi væri sjúkrabíll í hverju þéttbýlisplássi og teymi á hann en það er ekki þannig og við höfum gagnrýnt ekki fyrirkomulagi sjúkraflutninga síður en svo og við eigum afar hæft fólk sem er að sinna þessum störfum þetta gengur bara á hraða snigilsins að ramma þetta inn hvernig við viljum hafa þetta og það er búið að vera stefna

um tíma eða dálítið lengi að koma á fót vettvangsliðum og í þeirra gögnum er verið að tala um að fá slökkvuliðsmenn eða fólk úr heimabyggð björgunarsveitar fólk skiljum vel

að horfa til okkar til Landsbjargar um að um að manna þetta viðbragð við höfum fólk við höfum menntun við höfum skipulag og við höfum búnað þannig ég skil það mæta vel en við gagnrýnum að regluverkið var ramminn utanum þetta ábyrðina réttindin og skyldur sé ekki klár því þetta er búið að liggja fyrir lengi í stefnu heilbrigðisyfirvalda hafa þetta svona en þá þarf að drífa í að klára að ramma þetta inn

hægt sé að stökkva um borð við höfum svolítið spyrnt við fótum vegna þess að það er verið að þrýsta á björgunarsveitir víða við höfum svona viljað staldra við og klára að hafa regluverkið á hreinu því okkur er annt um velferð okkar fólks ef við tökum samt sem dæmi stað eins og Flúðir þar sem er búið að koma upp svona teymi hvaða regluverk gildir um það teymi og hvernig virkar það ef þú útskýrir aðeins fyrir fólki hvað þessi teymi gera það eru mjög skýr skýr lögin um björgunarsveitir og björgunarmenn og þar er kveðið á um það að við vinnum ábyrgð stjórnvalds sem er þá yfirleitt stjórnvald sem heyrir undir dómsmálaráðuneytið eða samgönguráðuneyti sjúkraflutningar og umönnun slasaðra er á ábyrgð og forræði heilbrigðisráðherra þannig að

tökum Flúðir sem dæmi að þá er búið að vera þar svona vettvangsliðar í nokkur ár og þar bara völdu félagarnir í björgunarsveitinni að taka þetta að sér og hugsuð þetta fyrst og fremst bara að styðja sína samborgara og nærsamfélagið að geta veitt

töluverður spotti og tími í

komi sjúkrabíll síðan hefur hinsvegar fólksfjöldinn aukist snarlega á þessu svæði og nú er þetta orðið þannig að þau fá öll útköll sem Heilbrigðisstofnum Suðurlands þarf að sinna eða svona lang flest útköll sem heilbrigðisstofnunin þarf að sinna í uppsveitum Árnessýslu og ég held ég fari rétt með að þau hafi sinnt einhverjum tæplega áttatíu á síðasta ári og drifið sig svo heim aftur til að fara í fjáraflanir til að fjármagna starfsemina þannig að þau fá ekkert sérstaklega greitt fyrir þetta þetta er bara sjálfboðastarf eins og

kannski sko það sem við stöldrum kannski ekki endilega við kostnaðinn við þetta

er þetta miklu miklu fleiri verkefni en ráð var fyrir gert en þetta er val sjálfboðaliðanna að taka þetta að sér það er enginn neyddur í þetta og þau hafa sótt sér aukna menntun til þess að bregðast við en við höfum viljað staldra við áður en fleiri björgunarsveitir stíga um borð því að við viljum í upphafi endinn skoða viljið þið þá

fá einhverja aðkomu að umræðunni um þetta mál við erum búin að kalla eftir því í mörg ár við erum nú búin að heimsækja nokkra heilbrigðisráðherra og ræða þetta og við erum í tvígang að minnsta kosti búin að vera á fundi

fagráð um sjúkraflutninga vegna þess að aðkoma slysavarnarfélagsins

ég held að ef við

á árarnar saman þetta stóra og magnaða félag með allan þennan kraft og þetta skipulag ef við leggjumst nú saman á árarnar hérna þeir sem hafa umsjón með þessum málum og við þá held ég að við gætum leyst þessi mál bara býsna farsællega því við sjáum tækifæri fyrir okkur að vera samfélaginu að liði í dreifbýlinu og gerast

ef félagarnir okkar eru til í að leggja það á sig það verður enginn enginn kvöð um það en við viljum bara ítreka þetta við viljum í upphafi endinn skoða

kemur að sjúkraflutningum það er mikið pressað á okkur það er verið að pressa á einstaka björgunarsveitir við viljum bara horfa á þetta svolítið heilstætt finna farveg fyrir þessa vettvangsliða hvernig skipulagið á að vera hver er ábyrgðin undir hvaða forræði þetta verkefni er

síðan kemur að hinu sem ég sagði hérna í upphafi að við höfum alla tíð sinnt sem eru þessir aðkoma að slösuðum utan

og og hérna þetta hefur aukist og það er tildæmis á Suðurlandi að þar eru orðnir ansi margir túrar þar sem björgunarsveitirnar fara með sinn sérhæfða búnað til að sækja slasað fólk inná hálendi og sjúkrabíllinn bíður svo við malbikið og gjaldmælirinn fer í gang ég er ekki að væla yfir þessu en ég held að ef við sko fengjum menn hættu þessu um þessi mál og færu að gera eitthvað í að ramma þetta inn og koma þessum málum til betri vegar takk fyrir það Smári við minnum á menninguna þar sem fjallað er um sýninguna áhrifavaldar æskunnar og svo